<noise> Gn kolotsay Portugais da misy isan-karazany. <noise> Misy gn'agny n fadô. <noise> La am resaky fanaova sikotsy da manao reo gn <noise> Tapy Daraloa. Da manao avao koa reo gny Broderie de Madère. Laha resaky dovay da gn Pôrtô gn tena ataondreo. Da gn Fagnampin zay da manao fety reo <noise> manao gny rômaliasy. Da akoatsin rômaliasy io koa da misy ny carnaval Portugais.